Ny mailaka alefa isan-kerinandro a momba ny asa, maromaro ihany le izy fa tsy de tena voafaritra, mihoatra ny eo am'folo eo angambany. Ny mailaka manokana tsy de misy firy fa eo am'roa na telo eoeo.